Ama ekin tuk lhawaya liwat atsa a pus tu xapala nalhaway para tsa tu lhawapat chiwanit lhali makgwani na cosinarlinan lhali makgwan lhawaya mi liwat pustu tun pala lhawakan ama kgalhwat e kgalhwat ekinan lismaninitaw atsa atsa pulatamat lha ekin lamanau este kgalhwat xatamun este <hesitation> na tsiliy mi liwat natsiliy kgalhwat ama natalipina min kasuela na nawiliya min tsama namakapin mi manteca eso pero lhuwa ti liwayan manteca i lhuwa no ti liwayanpara aceite winti para tsa tatalhama chiwani lhala wa manteca pus aceite talakaskin liwana na liwana na lhkuyuyu mi ma mi aceite pus nakgama takgalhwanan nalilaktsiliy no tsama kgalhwat manoxa cha chamatsa no kgalhwat tsama pus nama namakapiniy pin tsa suakgakan xa ants kxuat nasuakgaya kxuat pus utsama xa tu xapala lhawakan suakgapat talipinit min casuela chamaku min kgalhwat Suakgapat minpin suakgapat min pakglhch antsa kxuat i este mano na makapiniy natalaktsili mi xa pakglhch xa pin axni no liwana na talaktsilinit pus nama akunamunuya no pus kgama no taxtuyacha nak lhawaparaya uno tsama stap natalipina mi tsap para xa takaxlau para xa takaxlau taw na suakganiy tsam ankulim chono tsam pin i kgama tawan xastakgni utsama xa takaxlau kaxlhawapat mistap pus tsama makapiniy ankulin namakapiniy no u tsama pin unta papatekapin wanikan tsama na talakgsuakgay cho na makapiniy no pero tsama xa chuchut no kuesa chuchut lhawakan no akalistalh no na makapiniy no mi s tsama silantso tu lilakgapasa ekinan atsa kulanti wanikan xa tsama tsama uxa uxa lu tawakan eso para akgatsas na makapiniy pus kgama kgama ekinan kgalhwanana tsa atsa kin pulatamatkan filomeno este na nalhawaparakani Para xa akgchuchut mi tsa xa kaldo tsa xa akgchuchut na lhawaya u mi liwat para liwan chiwanit no xla xtilan talipinita xliwa xtilan tsama xa xakgchuchut tlawapat natsa suakganikan pin chino ekina lhawaya ekinan tsa nasuakganiy pin na suakganiy cha akgchato o su akgtutu chiwaniti tsama tu lilakgapasa chileanch na makapiniy tsa xa akgchuchut tunuk xa lhawakan na makanikan uxa kulante namakapiniy cho namakapiniy tina xa skawaw xa pin nata makapiniy lhaxastakg xaskawau tu tuntsama aatu tu maskakakanits pin uxa talhawakan noxa tsam nompara xa akchuchut pin no xatalakgon kas kitakgaxmat namakapiniy no tina na u skitit kgama na xa nunts wakan para xlapaxn o su xla xtilan chiwanitino lhawapat namakapiniy likunoxa lha na lha kinkalan takgankgawanan lhaskunk chiwani kati kgankgawananti mi liwat axni natalipin mi liwat e namakapiniy akgstitim akgstutu chiwani axux na makapiniy Pus minkats para na makutuniparay chiwanit manixa tsa saborino kawau na nachuwa xa xa liwat eso para cebolla chiwani nata makapin nata mapupiy likuno xa kgama noxa na way tina no na makapiniy no tina canela tsamalh puslutsa chi noxa xamole takgalhwanan maski tsa xa akgchuchut lhawanit lhato kgalhi xa para tu na lhalhi nimpara clavo chiwani lhato kgalhi mani canela tina kamakapin lu kgama takgalhwanan u ekinan tu klhawaya atsa kin pulatamankan